أيا وحد الخطرا الطفل هذاكي يلقى باب هاكا في الشمبرا نتاعو معرفوش تاعش، مالا راح قال الباباه ألواح تروح شوف هذا الباب، مالا قالو بيو هذا الباب متزيتش تشوفو و متزيتش تفتحو، راحو جابو شويا سيما صاكات سيما و شويا بريك و اتصو الباب هذا جديد و تهناو منو، هاكا على الأقل ما ما يحيرش روحو بيو ثاني طفل ما يتحيرش.